<hesitation> Ny tanjon'ny zavakanto am'fiarahamony zainy maro maro mampiala voly ny ologna izy avy eo koa izy magnampy ny ologna am'fahalalagna de manampy ny ologni magnaboàka talentanazy hoe karakôry ty talentako ty.